a'mba ma kat maka nga kalkad ma a ngir ki ma, ki maf madakwa, nga kala ki maf ma ai ki mafs nga zlèra ngira kè? Ay ki maf ka nga zlèra ta ma zlam manakwa, ma zlam ndè klz dawa gwarbi ma, ma zlam madok ta tsi daw makai tsa <hesitation> ma zlam maka ta tsi dawa gwarbi, nda tsi dawa ma mok ma, matsara, matsamakid ma, ma tchud ndihi tè dè gidaw madok ta bli ma, ma kulla ta fi dawa gidaw ma, ay ndè zlki daw mak ma kulla nt'maka ta kala ki vi ma kats madok ki sluv a mafa gad ma, nga zlki daw smak ki sluv, ki sluv nt'ma a ndihi ta zlki daw talè, nd vanka zlki ki sluv sdok <hesitation> mpzè mata pzè macha chawas madok, ta gad ka a digi vah dè n'gaw mè ata gada, nva nvah sa man in shik dok, daw madakwa a gi bukbukkwa a vish ndo a fad ndo ndav kata, ndi ghid tè dèw da nvuh nt'madok. d'vanka malama ma, malama a zhigil ma tagad sdok yamma gi manak pats naw pachèk kèkkè, vad'da a patsa vad patsa ba malama ngas ma, a gi yam manakwa. Riɓ riɓ riɓ riɓ riɓ malama ngas ma ay malama a zhigil skè ata yaw ma skwa tgi ngay bi ba, k'ndo mi ba, wahal ngay tngas madok a vak chivid mana ka dèw da sabi a kada hèsh skwin ndi ya sabi, malama nkalkada zhigil maka, ki malama kiya gwaliga gada dok ka hasa skwin ndi tuhud ngasa sabi yaw man ma'ndal ngaya zhè, ma'ndal pakak dawa kwakwai po'mbuk kata an tsukwaka ans yaw nzlèr nga maba ma zlam, <hesitation> ki sluv <hesitation> ki sluv, nvuh, malama <hesitation> nsula, hèdèkè, <hesitation> ki tsi dawa vara, nènga ngas maka an ga danama <hesitation> ma zlam masa. Ki nga dok, ki nga kulla ghida chaw nènga ngas nvi stad ngas ma. nènga ngasa ngir nènga.